أنصحه أنو أول شيء يبدأ بالتدرب على الكلام أمام المرآة أو حتى مع أصدجائه المجربين، هالشيء بيخليه يتعود على التحدث ويشعر براحة أكثر، بعدين لو يتعلم بعظ تجنيات التنفس العميج مثل شه-مثل أخذ شهيج عميج وزفير ببطء هالطريجة بتساعده وايد يهدى أعصابه جبل ما يبدأ الكلام، وكمان يكتب ملخص كاملة للنجاط الرئيسية أو للكلام اللى يبغى يجوله.